ña ña saá natayu kua sitani kasi ka ntesiti ha tyi ñaku xa´an kini a´ra sai´ku kasintua tyi yanu visitua´ra sa´ra kò´o kuu va´a kasintiua riso sa ñuu ntiu ra kò´o sitiundua ntee siti ha tyi ña sa hua yasintiu xente xente tiviti ka xente nte´e ka xente tityi ka xente ntía ku´a xente ntía kuíí ñaka yasinintiu ta ña kuu na kuxañu ntiu ra ika hua sitiuntiu luvityi nte siti ri´so ña kuu ñuu ntiu ra sa kositiuntiu´a kositiutundiu nte siti ta kaa na yaa ñuu saa´n ha nakatye ni ra naka ra mi´mia sitiuna so ña ña sa´hua sa ku´e tua´se ta satyo ñaa ñaka hua yasilu ntiu ka ñuu ntiu ni ri´so sa i´va kasintua e nte siti ri´so ña sa´mintiu ra kò´o yasintua ntiura ni tyi yantua ntayu ña kosini ñuntuva ñaku nte siti ka nùù ntayuntiu ra sa satyo ko´ntua ra sitiuntiu ni